Гулобӣ ранги меҳрубонӣ ва орзуҳои ширин аст. Он маро ба кӯдакӣ ва муҳаббати модар ёдрас мекунад. Ман онро бо гулҳо, муҳаббати нозук ва самимият алоқаманд мекунам. Ин ранг оромкунанда ва илҳомбахш аст. Вақте гулобиро мебинам, эҳсоси нармӣ ва муҳаббатро эҳсос мекунам.